Narekko mabbicara ampe malempu kiq <hesitation> mega metto tau mabelai polei lempu e tapi na narekko mega tau nonroi yasengnge alempu <hesitation> mega <hesitation> tau pojiwi ko malempui maderri to lempu e narekko malempu kiq ri- ri padattaq rupa tau masijaq kiq runtuq yasengnge nyameng ininnawa makanjaq i <hesitation> mabbicara kiq padattaq tau malempu <hesitation> matu itu <hesitation> pada-pada i makanjaq <hesitation> ampe kedona menurukku iyyaq ero lempu e makanjaq tongeng tapi na deq maneng deq ma- deq namega tau pigau i yasengnge lempu.